Ɓee fuu kaa ɓe kaanaa laataade politisien en. Sabi so ɓe laatiima politisien en <hesitation> homo woni kaybeteeɗo, homo woni kiileteeɗo. Politiki jaati yo hiila non. Nden non waajibi so wanaa tawee dañan ɓe laataaki politisien en.